So miɗo waawi nanaaɗe saaciiɗi ɗiɗi e nder jammaaji ɗe, Mi waɗa waɗude njangol e rewɓe, haɗde mi waɗa nelɗude hoore am e nguurndam